Rsalone el venti cinco rlosh ne ata el veinti cuatro ah a asta el veinti ocho rlosh ne pus- pus se va sied ra beñ sied ra loni sied ra beñ bios ra rguitk goon rguitk beñ loni roo rac re ried ra te ra beñ-beñ <noise> renca lleich ra ried re ried ne loni pu roc ah pues se ra beñ cosiñ ish callac ne <noise> ra beñ llelra rsu casti rsu rac bail rac riet ra jueg riet ra- ra brincolin ra goon ra ried ru jaripeu pus ba sied ra beñ se to ra beñ loni rac re, pues nubuelt si ru sbiosa <noise> na re casi sheta ru biosa pues rdeilla rau banga reis banga re rdeilla posade reis banga o sto ba se sa banga ba se shilo banga o base sa banga ro nu ra los familiar ba se selluñ banga visit ra, <noise> ni lach ne re mas ru chul rac ne que ste lugar casi uishipa ri beñ Loni re te loni san balt o loni sa- san juan del rio y quiatoni sies de enero <noise> chic rac loni roo <noise> pues roc rac ne <noise> el cinco no el cuatro rri calendr su casti lla el seis pon le jaripeo, llel rsalo gac baile roc el siete bilo ti loni roc chop baile bilo tine sheta- sheta rui ba ra bios <noise> beñ ne chi tua cosiñ chi tua roco si sa rabeñ comid roc o ba nu sfamiliar beñ roc chic tau beñ roc reis beñ el primero pues tempran ri beñ molin risan beñ nisiab lis shiñbal beñ risan beñ llaäc ri sabeñ lla roc <hesitation> quiatoni roc pues tiop shí si bidei tagol roc el primero rni beñ tagol lin y el dos nac tagol roo el tres basi ra tagol rni beñ las doce ba si ra tagol bal quiatoni lla re asta tres días rbe ra tagol re pues ba se san beñ tagol re. Pues uili gal beñ ne pur bee ne pur bee si ried ro lis beñ, ba na beñ cuek lo schan ne rni beñ porque <noise> se lline tagol beñ ne <noise> <hesitation> rri ne ba se beñ ta roido bal sied ne teine por llu por llu tei ra shanega tei nubuelt rdei beñ duls rdei beñ ah hiistil rdei beñ café o nubuelt rdei beñ chen nisiad ra o nu lugar rdei beñ <hesitation> rla beñ piñet rla beñ nu lugar rdei beñ <noise> yëtgú tamala- tamal bsia rni beñ nic rdei beñ nubuelt sheta- sheta riuñ ne sen guñ beñ te hiit ish te rostisad gau beñ nic ne gau beñ gala llel beñ ni res tempran sheta sa rau beñ llelga <noise> pur ba gallies beñ.